हमारे यहां सबसे जादा खिचड़ी बनाई जाती है। और हमारे यहां सत्तू खाते हैं और उसे मट्ठे के साथ खाते हैं।